Ave craru, los ombris del tiempu nuestru… pui cómu quieris? Craru que sé hazel-mi el lazu dela corvata. Tamién l'zimus venceju i se puei hazel con ñúu simpli i ñúu dupli. Ogañu la genti a ca vés la gasta menus peru enantis dela corvata se gastava quasi que más entovía el lazu, lo qu'en castillanu l'izin la paxarita. Por essu, qu'ogañu namás se gasta palos casorius i palas entrevistas de trebaju. Una pena...